Teppui rufa-rufanna wettu e wettu fabbosing mappammula uleng siaga lettuq uleng siaga bosi mappammula uleng siaga lettuq uleng siaga bosi nappa aga nassabari akko wettu fabbosingngi <hesitation> marejjiggi majjama <hesitation> de- ma- deq nanaduppa tawwe deq nadduppa tawwe ko panengngi yareggi menreq wai e yakko wettu sarrangngi <hesitation> mappammula uleng siaga lettuq uleng siaga aga nassabari akko sarrangngi marejjiggi wai e mapella laddeq gi yareggi <hesitation> sarrangngi siterruq-terruq na- yepaq na- nainappa degga na duppa tawwe yakko biasanna wettu pabbosingngi mappammulai uleng asera lettuq uleng eppa ya wissengnge nappa ye nassabari tuli pabbosingnge yanaritu maderri tawwe masussai yareggi mawatangngi tawwe majjama jokka majjama afaq na <hesitation> tuli bosi wi na- nappa nassabari sala- <hesitation> yanaritu menreq wai e afaq tuli bosi na- Akko wettu serrangngi mappamulai uleng lima lettuq uleng aruwa ya wissengnge tuli serrang maderri mi bosi tacciceng-ciceng tafi leitellarenni wettu serrang na- nasabari ye agaga e wettu serrangngi yanaritu marejjing laddeq wai e nappa lewaq fella makkukue makkukuena nairita lewaq laddeq fella na afaq na nadafisi wettu serrang ye manenna ro wettu-wettu e ya wissengnge <hesitation> sibawa nassabari aga nassabari